Ny fifandraisany samy alika dia maro izy ireo, ao ireo izy vo mifakahita amin'ny alina mivovoa izy misy koa ireo mifanenjika, ao ko ireo mifanaikitra izay mifandratra mihitsy ao anatin'izay fifandraisana izay.